Nde mi laato mo golɗum e nde mi laato me fewɗum moye ɓuri. Igga mi laato mo fewɗum, ngam fewɗum ɓuri belɗum. Kanko taagu mo fewɗum ɓuri welde jonde e nder jama'are, so bo a gulɗo yimɓe joɗaatako e takki maaɗa haa aljo ɗon.